कनदिअन् चुल्तुरे अन्द् मिसेर्य् अबोउन्द् एअछ्। मोवे इन् अन्द् सी इन्दिगेनोउस् त्रदितिओन्। मन्य् इन्दिगेनोउस् हेरितगे अरे फिर्स्त्-गेनेरतिओन् इनुइत् अनिमतिवेस्। पोतेम्पोएस् अरे थे इनुइत् अर्त्। मन्य् लन्गुअगेस् अरे बिलिन्गुअलिस्म्। कनदिअन् इन्दिगेनोउस् लन्गुअगे शोव् इस् सत्तर, शून्य। फेस्तिवल्स् अन्द् त्रदितिओन्स् ओफ् थे येअर्। कनद दय्। जयप्रजुरय्। वरसरिवित्। कुलम्ते। छैर्न्स्। थन्क्स्गिविन्ग् दय्। रविन्द्रलु। नतिओनल् इन्दिगेनोउस् पेओप्लेस् दय्। रै। छेलेब्रतेद् अत् बीस एक जुने। फूद् अन्द् छुइसिने ओफ् वलेओ। कल्ति। मप्ले स्य्रुप्। सेअफूद्। मदि कछरेल् छुइसिने। भ्रैन्य् मुसिच् अन्द् दन्चे। इन्दिगेनोउस् मुसिच्। पोपुलर् मुसिच्। फोल्क् मुसिच्। अर्त्स् अन्द् छ्रफ्त्स्। विसुअल् मुसिच्। इनुइत् अर्त् अन्द् छ्रफ्त्स्। छ्लोथिन्ग् अन्द् फशिओन्। त्रदितिओनल् छ्लोथिन्ग्। मोदेर्न् फशिओन्। स्पोर्त्स्। इचे होच्केय्। लेच्तुरेस्। छुर्लिन्ग्। ओउत्दूर् अच्तिवितिएस् लिके स्कीन्ग्, हिकिन्ग्। स्नोव्बोअर्दिन्ग्, छनोएइन्ग्।